Fɔɔ nambua wa de la ŋmaresi ayima ayima pia zuo puan n bala. Ti fu ni san dɔla nambɔɔsi wa ta paɛ Fɔɔ nambua la, la pa'alɛ ti la gee la nambɔɔsi siyi la tu ba'asɛ yuunɛ la n bala. Fɔɔ nambua wa ni san ta lɔŋera sɛla n ni wa'am mam puti'irɛ puan de la yimpu'useba yele yele bii Roman Katelic duma ni yese la tu ma ti tu yi'ira ka ti vɛɛgin maariya bii viregi maariya ka dap ka yia dabeserɛ la daarɛ ti tu wa, yuum, pu'usɛ, pɛgɛ Na'ayinɛ la sɛla ti a iŋɛ bo tu gee kelum zusɛ tu puti'irɛ yɛla yese a zi'an. Ti n yi'i dabeserɛ la n dikɛ wɛ'ɛsera la, ti tu dikɛ e ɛɛra zi'isi n de zɛgile bii nɛresɛka n boti ti ri wa'am a yire na pu'usɛ bo yire la duma ti ba nyɛ imma'asum la yele se'ere n boi ti ba bɔta ti la tum bo ba, ti tu kelum ni dikɛ e kiŋɛ ta nyiina, yuuna gee wa'ara pɛgera Na'ayinɛ. Ti la ni dɛna la sɛla n de de'eŋo bɔ'ɔra tu, tara inkpeŋere gee ti tu kelum lagena taaba dikera pɛka la na'asegɔ kelum paara Na'ayinɛ. Fɔɔ nambua wa n ni wa'am mam puti'irɛ se'em n bala.